Ore tumpang suapa re sya' ti'i kuntua yi' monyewa motor, monyewa motor one ren one ototan tumeren nangajar ded mere mototun monyewa oto, des supang suapa kumung sayor, ore kumu rapat, ore ya' pokonya ore tumpang suapa wi nanake motor pei ore pei tei taiti pei tentu ru masuk su oto ore papawunturusi to <hesitation> anak ore maniti tan ore tera manaisi su motor paindo apa ini su motor, meken marow wi su motor teto kapandunganku